<hesitation> Izaho izany an, tsy dia miasa alavitra be an'ny tranoko aho, eo amin'ny <hesitation> fefak'adiny eo angamba no mankany. Zany hoe mankany aho maraina an, dia avy eo <hesitation> mody atoandro an, dia avy eo an, miverina miasa, dia mody ny hariva. Izany hoe an, raha ohatra hoe manisa an'ilay "embouteillages" eny antenantenany an, eo amin'ny adiny iray sy sasany eo angambany mivezivezy andavanandro. Dia rehefa mandeha miantsena izany ny ny ohatra hoe rehefa "week-end" an, dia mety mandany eo amin'ny adiny telo izany ny sab- sa- sabotsy sy alahady.